Spain tunne laf kabanotu laf dib ete kabanotuu diram lafa hinkanuu wo kabantin si ishent inama wo kabanti ishen sunnif haraka jaraa won kaban ishent diram hinkokotaa dadenaf ijema ak chol hiijemenuu laftunne mara guda kaban gudio kabdii mal boken robinne laftin lafa kate jabate dakach kabana jajaba mpka amtan biftun bate kasabaa.